Bolalarda jismoniy faoliyat odatini rivojlantirish juda ham muhim va buni ota ona tomonidan rivojlantirish kerak. Ota onalar bolalarini ertalabdan turg'izib jismoniy faoliyatga tayyorlashsa bu ularni butun umr sog'ligini saqlashga yordam beradi.